Sohõ foy jinay no araŋ na ay hã zama foy jinay sohõ i ga baa waŋkaŋ yaŋ gonda gaabi. Toh ni di toŋko yaŋ kulu goono, amma hayo yaŋ mate no i ga ne a se gabuyaŋ goono, <hesitation> ciiri yaŋ kulu goono, i kulu i ga ni daŋ foyo ra, Karanfa yaŋ goono, citta yaŋ goono, tafarnuwa yaŋ goono, wane yaŋ wo kulu i ga ni daŋ foyo ra ka daŋ ka duru ka daŋ a ma boori, zama wane yaŋ woo day kaŋ i laasabu wo da i sino foy jinay ra toh a man te. Foy jinay ra da ni'ni daŋ toh ikulu yaadin koy yaŋ no da ni'ni daŋ ka duru toh ikulu foy jina a ga ka matekul kaŋ i ga ba. Amma da a sino mo, ni di foy jina a si kaani matekaŋ i ga baa barfoyaŋ mo si ba tonka din ma baa gumo zama da baa gumo, i si ma a kaani matekul kaŋ i ga ba barfoyaŋ mo da sino a ra ni di i si baara zama i si ma a kaani matekaŋ i ga baa ɲgay ma ɲwaa a ma kaani a ma boori. Amma da ni du waneyaŋ wo ka baŋ ka daŋ foy jina ra, toh foy jina wo te a boori nooya kala ni ma ceeci ka daŋ a ra da ni na duru toh baani samay no. Barfoyaŋ mo i si ba goy da i dumo cindo day no i ga daŋ a ra ka te foy jinay ka daŋ ka duru, a ma te a ma boori.